Ëntà truvé ël temp për travaié, ma anche për ste cun la famìa, cun i maznà, cun i parënt, i amis e perché al e impurtant fe tute due le coze, ün a pöl pa mach travaié o mach fe fe niente e ste u i amis e la famìa